മീനു ദപുര്ഥി സുമൈപ്രാനേലേ നീലതു ബധുകുന്ദു। ഫോര് ഏക്സമ്പ്ലേ ദോല്ഫിനേ അവോ നീലത്ല ഇപുന്ദു മിതു। മന്നത ഐസദ മിതല ഇപുന്ദു ഥിമിന്ഗില ഥിമിന്ഗി। ല അവോന്ജി സസ്ഥനി സോ അവോ സമുദ്രത ഇപുന്ദു ഭുഖ। അമേ അവു ലന്ഛനേ നീലത്ല ഇപുന്ദു മിതു നീലത്ല। ബധുകുന്ദു നീര് നൈ അവനിത ഫമോസ ലൈ അവു മന്നത। നീലത്ല ഇപുന്ദു മിതു <hesitation> നീലത്ല ബധു। കുന ശക്ഥി ഐകി ഇപുന്ദു ഇന്ഛനേ കേര പ്രാനേലേ। നീലത്ല ബധുകുന ശക്ഥി ഇപുന്ദു അന്ഛനേ ഇക്കു। നീലത്ല മിതുല ബധുകുന ശക്ഥി ഇപുന്ദു।